<noise> to tamsa abuse aure a laika ka bula fuka ka bula fu fimahi ka maka hange tansu wunma kir ki ka to taku fabi dumau tam wun makirkiyu naka lire ka fa fata dumau kajeka du busu dubi dumau du buwa lum ka kirma hay heya ka bu wai ka fadu a a tika naji buzayau fadi jau amma kadiya ta tonka fakanaya ku tisuba banka to shikenan ta bata dibi ɗumau asim ai dama aure hamba piyati duma hamba ei dima hamba basakhu amma ta tamma hamba banu to fiya ɗiga fadu a’a ta dumau ka ga vunafe ka to shi kenan wulimi ni tsona khun wiya ta iya iya hinwa wu mata iya fa linnu su lum jaya mi activina yauwa.